Pos los regimis cruístas consestin en comel alimentus crúus o mu pocu aviaus, i essu tien ventajas i prejuízius. Dentri las ventajas, pos... que muchas vitaminas i otrus nutrientis que se pierdin cola cochura se quean..., i amás, sonin a caiquandu baxas en gorduras i con bença abondu, i essu facilita la digestión. Del otru lau, dentri los prejuízius, tenemus qu'es faci el no concedel las proteínas precisas o angunus nutrientis comu la vitamina B12, que está en alimentus aviaus o d'origi animal. I a angunas pressonas les puei costal i tó digeril alimentus crúus o ruqueal en el régimi esti assín ala larga.